Ah- katingau onep tari el wakak nah olrak sur ninga tasin larsen nah ol rak suri, o- i- akak nah ol ngatai ning a tasim larep ngangatai ireh mung nah u ngatai i- ap- el- ngatai u ap nah ol rak sun ninga tasim api- api- el rak sur- u- senaloh. Api ding ep baran ning ireh kamap itik ep lalaun akak ting sup an lon- ep- lakman